Yo différanthi ŋi nakha. Kén ŋakhati, an gari ko mokhobé koundou gnani, okou gni, kotolé gna sokhono, igana kotolé ké sokho, agana moyi, inadaga bagandi, odagana bagandi odanda ri, guidé gnani makha, ado mékhé inati mékhén mpounthié, ina tégué, guidé da gourssi guidé, ani lépa ké débérini kégna ana sokhounda kama, ana gourssini koundou gna. Ana lépa, kédo khoté ké bogoumé. Ogana dougouta, khala ŋa no, onati kén nkha danŋa khala, mangué gnani, na ponte miss miss misso nthiguindi da baténŋa, onda ona khala mponto. Angana khala angana dougoute, ŋondioliŋano, ona wouroundi, onati kén danŋa awouroundé ké, a débérindé ké onati kén ndanŋa wouroundé, ona wouroundi, falé nŋéy, guéssé nŋéy, oni wouroundi, wourooundi filiya, fali ndouragnani, guésséndoura gnani, ogana débéri, mogar mogar fo kita, oga diaté ntou nanto ri ké kita kédé ké nan nkhawa, guéssi miriyé baka, ina daga kobi ida na ri, nati nké dé nkhay mouli na miri, ana ti yo. Oni kotou, féyi lémou gnani no inte fanguini kéta onati dora. Ona one kar rono dora kéya, ogani réy, ogana dougouta, ona guéssouna, inadaga solé ntonte doké. ina solé bané ntote doké, ona yakhanou, onati ŋa guéssini lénki, onati kéndanŋa guéssiyé, ona assou guéssou maga gnémé, kati mirana ké, yo ana débéri ana kine mirana, mirana ké gana miri, ono doro gna doura nkata mirana ké khada, ay mirini ono dora gna kata, ogani kotou, i débéri, onati kén nkha danŋa euuhh <hesitation> dora kata ké onati kén ndanŋa dora kadadé, ona katou ma guéssé ké kotou, kotassou koundou gnani, ma gan nkouti aga gnémé, agana gnémé, inagna dora, aga doro kou, nké na nké nkhiri wathia, nati nkéy moule ni gniramou nthiokhoundi lénki, anari ana takhou doké nkha na takhou doké ona khénthié yiramé nta, oni khénthié, mogana khéssou ogadougoutassou, ogana dougoutassoua, oni koutou par yiramé yiramé yiramé yiramé yiramé, oni takhandi, onda daga oni lifimé, ona ona yiramou kou lifimé, ona yiramou kou lifimé, oganadougouta yiramou kou lifindénŋamé, ona ri ona missélé gna. néguéndé kébé gayéy, ona moussorou mourou ona kou lo kénŋa. Gara kékha afounthié gnani, ogana gara ké founthié nthiokho, ogar gnigné ké douro gna ona samp oganadougouta ona saankhéy, agana bogou, ona a soké ndougouta bakéy, makha ga moyi, agana moyi hakhéti kébé, ona daga khéssou, odaga na ri ona féssi fomp, nokhou labanté gué onati guér féssi boro, ona daga féssi no. Ona koti, ona kotou, maa guér khéssiyé nthiou ga gnémé, guér khéssiyé ngana gnémé kéta, ona ro lopindé nkha, khana dji ŋwoutou, toungou na sigui, anaro djiké, khana séfindi khana boli kha tarr, anaro toungo khana goro maga lopi, kha lépakha lépakha. Gorda bané fé ma kénkha gan kigné oga akapa mé kébé, onati kén nkha da gran ngolé, kén ntokho gnani gran ngolé. Ona ro toungo ké, ona gran ngolé ké débéri. Od kégni od bogue od logoundou fanandé ay bégnouwara, od woutou oy moule ona gna gran ngoléŋa, ona woutou ona dji lamané lonéy, ona goro maga gnilé igara mé raga, igana mé raga, ona gondomé ké ona tigui ona tigui ona tigui, ona gonda mbané gna ona boté mbagandi nakhané ké, oganadougouta ona do toungo kéya woutou koundou, onadaga gnakh kip, amouma kéya mbaka, oy ti kénda gran ngolé, ona gra ké golé gnanikénŋa maga nkawa. Agana kawa bassi ni gnani ogui débérini, onati garanmbirou, ini koun nkha khili granmbiyou gna asoutélé soukoundi nogna, anadaga khémé nkhobo, oda gana ri gré ké, angana gni moula na débéri, ana wankhi, na bénŋou gnani khamakha khana réy khana dji léy, dji doumbé soussoussou ga bakéy. ana ana kén nbéguéy gara ké khote kawanté ana awoutou. ana khémé ké réy, anaro lalé. Angana ro lalé, bito siki, inati domindé, kén ndji fana otini kénda domindé gna, ndi gara laléndone. Bito nthiki gana timé, khana daga lalé ké faga ma rakhé, khanda lalé ké faga ma rakhénŋa khadi. a na mé mbito nthiki gna, aa inati dé angara ndé ari kégni ar koulor kouroumba ndébéri, inati kénda gara nté, angara lé alay yankhandindé lénki, ina raga ina kotou ina kotou ina kotou ina kotou, ina yiramou gnankhandi, yo yiramou kou ina makha kéta, anga tirimbana solé nŋa makha onati kénkha danŋa gara nthiolé, solé nŋa makha anŋa da tirimbana an makha solé nŋa makha anŋa da tirimbana anŋa da tirimbana, igana bogou khani féssi ina firé, anda firé, khana yili woutou khadi khani yili yankhandini, kha gani yankhandi, igana dougouta. Inda kha tirimba kho fana ké mokho nkhadi, anari séguéndi, kha gani séguéndi, khani féssi inda firéani, khari na daga fanŋé khani sampa, ana yilé takhadé lo gara ké rakhé. Khana gnana koundou, iganadaga miga moyi, ina lalé bané tana débéri, intakha kén ntirimbana dé, ini yiramou kou yankhandina nokhogna ini siguindi, ini siguindi. Foy no ine kén ndour douro gna onta kéngnigana orante kén nda, féndéli biné, khomi ankké khalé bol bolfita gnanéy, wathia anganagni anga moula anga boléfété ké wala, anga kébé yété, inati félou woutano, kom bano nŋa taŋanoy koundou akhan, yirgui féndéli woutano gnani, ina kén mpo biné débéri, onari kén ntokho gnani be féndéli biné. Ina kén ndébéri. Bané ké. inati folmati, inati dimi, ogni khili koungna, folmati, dimi, kha féndéli woutini kéy, féndéli biné ndo dimi biné, khane féndéli ŋwoutou ti kougna ini iniya woutou ina ra. Kébé ga ognéguini, akha gana siko aga moyi oni missidé lamou gna woutou, oga féyou kou koutounou bakéy. Ogani koutou bakéy, oni ro djinŋa, guét, djin ntéyé, ona réy, ogana ro djin ntéyé, inda bogou ona dagui sampa fanŋé, o danda ri, ona fi féssi, igana féssi, hakhati kébé ga rini, oni khoungou. <noise>